Igny zany da mbola sy aiko avao koa gne mahakasiky an'igny fa da igny zany le hoe instruments à vent zany da misy rivotry zany alefanao amignao da sofigny lasta ame moromorony aty izy da mamoaky feo izy arakaraky gne fi- fametrahanao tagna ame lavaky amigneo zay avao gne lalako amin'igny.